لأ طبعا، اكيد ان انا أطبخ وآكل في البيت علي الأقل ابقي عارف انا عامل ايه انما المطعم انا مش ضامن النضافه بتاعته، مش ضامن الناس اللي فيه، انما انا في البيت هبقي عارف انا منضف الأكل اللي انا بعمله ازاي وطابخ ايه وعارف كل اللي انر حاطه، انما انا مقدرش جايلي طبق نهائي في المطعم مش عارفه هو اتعمل ازاي ولا اتسخن ومكانش طازه ولا كان ايه.